أحدث مغامرة كانت لما روحت مع البنات وقررنا نسوي لنا يوم مختلف، جبنا بطانية وفرشناها على العشب سوينا لنا جلسة شوا خفيفة، وبعدها قررنا نلعب لعبة تالغميضة من مثل لما كنا صغار، الصراحة بعد كان مرة حلو واتسلينا، وكانت ذكريات جميلة.